إذا ودنا ننظف فرن، أول شي نطفي الفرن ونخليه يبرد، بعدين نمزج بيكربونات الصودا مع شوية ماء، ونحط هذا المعجون على الأوساخ داخل الفرن ونتركه لعدة ساعات، نستخدم جطعة جماش رطبة نمسح هذا المعجون والأوساخ، أما تنظيف الزجاج، نستخدم منظف خاص للزجاج بالفرن، وبكذا يكون الفرن نظيف.